اول باید خواړه له فریزر نه راواخلې. یو مایکروویو ته مناسب لوښی وکاروه. خواړه پکې واچوه او سر يې خلاص پرېږده. مایکروویو يې تنظیم کړه. له درې نه تر پنځه دقیقو پورې یې ګرم کړه. بیا یې وخوره که یخ وي، یو ځل يې بیا هم ګرم کړه. د استعمال نه وروسته مایکروویو پاک کړه.